إي نعم حفظ القصائد عن ظهر قلب مهم للأطفال في المدرسة لأن يساعدهم على تطوير الذاكرة والتركيز ويعزز حب اللغة والأدب، كمان القصائد تعبر عن المشاعر والأفكار العميقة وتعلم الأطفال ال كيفية التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي، وكمان حفظ الشعر يمكن يعزز الفهم الثقافي عندهم.